פראשן האבן זייער לאנגע <hesitation> זייער לאנגע צונגען, זיי נוצן עס צו כאפן די חיות וואס זיי עסן <hesitation> דורך, ווייל זיי קענען זייער שנעל געבן א שטעק ארויס זייער צונג <hesitation> זייער צונג איז זייער לאנג, זייער צונג איז זייער קלעבעדיג און זיי קענען זייער שנעל געבן א כאפ די עסן וואס זיי עסן.